Au hi abasa au waktunga no au keluarganga dibanding au nanong a karna ami jarang makbabua makanya kalo kanu waktu sone au lebih hi habiskan no au keluarganga karna au keluarganga jarang de ami bakumpul.